Kii ne ipaipa nikii, petut nekia kiatinye bahati mising'ii, koo koipetut nekiasire exam. Petut ne kiasire <laughs> tiemutikchuuki. Anee ko kingamii sukuli ko kiasomani, kiasomani ochei acheng'e kitapusheki che chekisomanen asoman ayai ayoe cheka chekaputi awekchinikei, asoman asoman komie, apatepen kanetik tukcheki tukchekiaytoi nekaturoni. Aparien acheng choronok chuuk kotoretoni akot petuu nikikiyae tiemutik chotoki kokii makomii, kiiy nikituran amuu kiaa kigaa kigaa ng'omitu, kikaanai kikaayai. Kigayai kigayai maswali chechang chikii chekitoreton, misiing amuu kiangen kiangen alee <hesitation> kikonu cheune teputik cheunee. Ko kingopuone exam, kokingopuaniii tiemutik chotoni kokyang'en ale kingee ko kiangen alee asire amuu, kikasomanee kiayae kiayae kiayae. Kiamuchii apwat tukuuk chikikasomani, ako kiasae koraa ako kiangen ale asire ko petut nekipwane tiemuti chotoki. Ko kiasae ako kianamchinii kayaneti angen ale, asire petunotok. Petunotok kipwonii ki kikikonu kikikonu tiemuti chotoni komang'u ko kiasir misiing kikiasiri.